في كذا طريقة للشاي ، اول طريقة انك تحط مية ف الغلاية وبعدها تجيب كوباية تحط معلقة شاي وبعدها تحط السكر اللي انت بتحبه وبعدها تحط المية الل ف الغلاية ف الكوباية ، تاني حاجة في طريقة ع البوتجاز ، انك تجيب ابريق وتحط فيه مية وتحط فيه كمان الشاي والسكر ولحد ما يغلو وبعدها تحطها ف الكوباية وبالهنا والشفا